زه ډېر داسي د شور او شور سړی نه یم. زما خویږي چې ځای مي معلوم وي. زه خو خپله د کور رانیولو ته ترجېح ورکوم، دا ځکه چې د کرايې کور د بل وي، او هر وخت چې یې طبعیت درته خراب سي په یوه او بله بهانه دي پیسي اخلي. خو خپل کور خپل وي، او په خپله خوښه یې جوړولای سې او چې زړه دي وي هغسې تغیرات پکښي راوستلای سې.